ما فينى احدد وظيفة معينة ، أنا الحمد لله ناجحة بوظيفتى جداً جداً ، <hesitation> لكن خلينى أحكى إنى عندى نقاط قوة كثيرة فى أكثر من مجال ، يمكن أعتقد أنه لو إنى بدأت شغل بواحد من هذه المجالات ، إنى راح أنجح فيه ، وراح أترك علامة فيه ، لكن إسم مجال معين مو عابالى الحين أى شى.